Nihere durt i lag me ujë. E merr sapunin ose e merr shamponin edhe i fërkon durt me njona tjetrën derisa shamponi ose sapuni fillon me shkumu. Pastrohen n’mes t’gishtave, pastrohen durt n’anën e kundërt. Pastrohen mirë mes thojve edhe shpërlahen prap me ujë që me lv- m’u largu shamponi.